קעציס זענען זייער אנדערש פון דאגיס ווען ס'קומט צו ווייזן ליבשאפט צו זייער בעל הבית אדער מענטש וואס וואטשט אים ווייל קעציס זענען נישט אזוי טראסטינג אין מענטשן. סאו אויב זיי ווילן ווייזן ליבשאפט וועלן זיי זיך לאזן ווערן געריבן דורך די מענטש און לאזן די מענטש שפילן מיט זיי. אויך האבן זיי שטארק מורא ווען מ'גיבט זיי א ראב אויף די בויך סאו זיי וועלן נאר לאזן איינעם וואס זיי געטרויען גענצליך עס צו טון.